Tá’ ráá’ i tⱥ’ ka la dxí. Lajyn iää’, la jyn kuⱥ, lajy sÿÿ, la jyn dsii la jyn jä go ro’ <hesitation> jyn jöö, jyn ia núú, jyn ngö jyn, kie’ ini ‘néé’ fý’ ini fɇ’ la fýý’ ba jyn jö ráá’ e dse fá dsa dxí kää jé tⱥ jé án, mm <hesitation> nɇɇ la kú jö juu, la kú jö mý jöö’, la kú jö xⱥ’ la kú jö tóó’ i ni tá’ i tⱥ’ uó dxⱥⱥ.